<noise> Kie’ xa jmí’ re lɇ ba e <hesitation> e re fáá’ra e tóó’ dsa ï kö ‘ñóxiro köö ‘ñó e ‘mýy jia’ wýy re táá’ra ï, kie’ ta lýn re táá’ra ji <hesitation> jy jo láá ta ekie’ ‘náá’ e e (hesiatiaon) e re táá’ra re fáá’ra ñí’ <hesitation> ñí’ ñee piso jö e re táá’ra ï, kielña jóó’ ejö jmⱥⱥ e jia’ dseli ´lóo’ kä <hesitation> kä ñí’ je re tⱥⱥ’ra re fáá’ra xiro e jia’ re tá’ra ejö, xiro a jia’ re táá’ra jy mⱥ ji laa jy mⱥ ji jö, jö dse li ‘lóó’ jö ¨’nⱥ’ dxara tá kieéra ka kö’ xa <hesitation> xa xÿ’ kiéé’ ba e dse tóó’ ï dsoo’ ´ñó re fáá´ra köö kamii’ lɇ ba ‘nⱥ’ re jmáára, kö, tü, ‘ny táá’ ba ‘nⱥ’ re ngýna ka kö’ jö kie jö ba jö e re tóó’ lii’ jöba jö, xa la ku kää lló’ je jia’ re tý kiä’, kiä’ xÿ’ bee’ kiä’ my xÿ’ tii ba ‘nⱥ’ re jmⱥⱥra ka mii’ lɇ Jö ba jö dse li kiöö ‘ñéé ejö lii’ lɇ lɇ´kiela’ bare tⱥⱥ’ra dxaa la’ ba e re tⱥⱥ’ra xiñó’ kö <noise>